Si iu fussi un astronomu ni lu spaziu pi colonizzari un novu pianeta, cridu ca prima di tuttu m’avissi ad abbituari a respirari cu li tubi vistu la differenza di densità e composizioni di l’aria. Secunna cosa lu manciari. Lu tempu ni lu spaziu è longu e lu cumpanaggiu s’appizzassi, perciò avissi a manciari cosi nsaccati senza gustu.